Wona ko moƴƴi waɗude heɓugol hoore haɓɓe kadi moƴƴe, si tawii maɓɓe woodi boowal feccere. Feccere ɓurɗo waɗi waɗde maɓɓe waɗata haɗeɗe e noon ngam ɗum waɗata waɗde darugol e njogorde. Tigi ko faayde e feccere ngam ɗum waɗi waɗde amte ɗuumbaaki, hono ɗum waɗata waɗde njiddiggol